<hesitation> Tsy haiko gn'akora vita amy lamba. Tsy haiko se fa mbo tsy nanao raha zay aho, mbo liako nikarokaroky any zay raha zay.